कई लोग कहवे है कि सोय दूध अने ओट्स दूध असली दूध न होवे। उँका मानना है कि दूध केवल गाय, भैंस, बकरी या ऊँट से आवे, जिणको स्वाद अने पोषण अलग होवज। पर आजकल विज्ञान अने नए तरीका से बनावा दूध में पौष्टिक तत्व भरपूर होवे, जिण से सेहत बरकार रहे। सोय दूध अने ओट्स दूध में विटामिन, कैल्शियम अने प्रोटीन होवे, जिणके कारण लोग ई दूध अपनावज। <hesitation> नवा सही जमाना मं ई दूध के मैएना राखाज।